сіз тамаша жыл подкастын тыңдап отырсыз
бұл елу бесінші подкаст
бүгін біз үйрену деген қақпаннан аман қалудың жолдары туралы сөйлесеміз
бұл жеке даму мотивация өмір жайлы толғаныстар қамтылатын қазақша аудиоблог
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің қоғамы
өмір тамаша
бақытты болу бақытты болу ол біздің таңдауымыз біздің таңдауымыз
шоу жүргізушісі талшынды қарсы алыңыздар
армысыздар ма қымбатты тамаша жыл дықтар тамаша тыңдармандар
жаңа эпизодымызға қош келдіңіздер
егер де осы сәттерде менің даусымды ең алғаш рет тыңдап отырған болсаңыз онда сіз біздің подкастымызға жаңасыз
алайда саспаңыз
біз бұл жерде ескіміз бар жаңамыз бар барлығымыз қосылып өзіміздің подкаст деген патшалығымызды құрып алғанбыз
біз ешкімді бөліп жармаймыз
біз бірігіп бірге дамимыз
ендеше бірігіп жаңа эпизодты бастайық

жақында есіме бір оқиға түсіп кетті
және сол оқиғаға негізделе отырып бүгінгі эпизодымды жүргізгім келеді
бірнеше жыл бұрын мен америка құрама штаттарына магистратураны бастамастан бұрын тілдік курсттарға аттанған болатынмын
сөйтіп мен пенсильвания штатындағы филадельфия қаласына бардым
филадельфия ол өте тарихи тамаша қала
америка құрама штаттарының ең алғашқы астанасы
ол жерде ту да бекітілген
конституция да сол жерде жасалған
өте тамаша қала
бүгінгі әңгіме ол жайлы емес
сол оқиға туралы болмақ
сөйтіп мен ол жерде тілдік курсттарда оқыдым
ііі күнделікті өмірде көп сөз үйренуге тырыстым
көп кездесу форум жиын мастер класс тренинг барлығына барып жүрдім
алайда біраз уақыттан кейін бес алты айдан кейін өзімнің ішіме үңіліп қарасам сондай ештеңе білмейтін сияқты болып көрінді
және оның себебін білгім келді
көп оқимын көп тырысамын бірақ та себебі қайда не үшін ол болмайды деген сұрақтар көп мазалады
және өзімнің бір сүйікті мұғалімім болған
сол кісіден барып сұрағым келді қымбатты мұғалім сіз маған бәрін білесің грамматикаң күшті деп айтасыз мақтайсыз бірақ нәтиже қайда түсінбеймін деп
және бір тағы бір мақсатым сол жерге бір магиялық таяқша іздедім бе сондай болды
өйткені ішімде бәрі бар сияқты да бірақ та сыртынан қарағанда ештеңе жоқ сияқты
сондай бір проблема болды түсініксіз
ойладым мүмкін бәлкім психологиялық бір проблема бар шығар барьер
бір сол затты алып тастағаннан кейін бәлкім мен өзім білетін затты қолданып та үйренетін болармын деп
сөйтіп есікті қақтым
сәлеметсіз бе шейла ханым деп әңгімемді бастап кеттім
сөйтіп проблемамды айтып жатырмын айтып жатырмын
ішімнен ойлап қоямын сол бүкіл грамматикалық проблемамды шешетін бір бес алты грамматикалық кітапты беріп мені жібере қоятын шығар деп
сөйтіп ол кісі тыңдап тыңдап болғаннан кейін бір кезде маған айтады талшын итс тайм ту суим ин э оушн деп
яғни сенің ашық мұхитта жүзетін уақытын келді деп
мен түсінбедім мұхит қайдағы жүзу
сөйтіп ол кісі маған айтады жоқ сен қазір бассейнде жүрсің
сенің мектебің курсың барлығы бассейн сияқты
сен құласаң құлап бара жатсаң батып бара жатсаң біз сені ұстап аламыз
сен қателік жасасаң біз саған қателігіңді көрсетіп түзеуге тырысамыз
ал бірақ та шынайы мұхитқа кіргеніңде сен жаңа өмірді көресің жаңа адамдарды кезіктіресің штормдар барлығы болады
бірақ сол оқиғалардан өте жүріп барлығын көре жүріп сен тезірек дамисың тезірек өсесің
иә саған қиын болуы мүмкін
бірақ ол бассейнге қараған кезде мың есе қиын болса да бассейннен қараған кезде мың есе жақсырақ және мың есе тезірек үйренесің деп
сөйтіп мен шығып кеттім
бұл сөзі маған өте қатты әсер етті
және де шынымен де айтсам бәлкім сол тілдік курстардан кеткеннен кейін менің тілдік дамуым өте жылдамырақ болған шығар
әрине үйренген кездерім мектеп ол өте жақсы көмектесті ол өте үлкен база
бірақ сол базаны қолдану және де әрі қарай оны тезірек дамыту акселерация жасау үшін әрине сыртқы қоғам көп әсер етеді екен
осыдан кейін менде үлкен сұрақ пайда болды
яғни адам қаншалықты уақытын үйренуге жұмсау керек
және екінші сол үйренгенін шынайы өмірде жүзеге асыру керек
сіздің ойыңызша қалай
сіз көбірек жетпіс процент үйренуді қолдайсыз ба әлде жетпіс процент істей жүріп үйренуді қолдайсыз ба
әлде бәлкім сізде басқа пайыздық мөлшерлер бар шығар
осы ретте меніңше әсіресе қалаларда біз үйренудің қақпанына кейде түсіп қалатын сияқтымыз
қандай қақпан деп ойлайсыз
меніңше үйренудің өзі ауру болып қалыптасатын жаман әдет те болып кетуі мүмкін
себебі өзіміз қарасақ жан жағымызда ақылы заттарды айтпаған кезде тегін заттардың өзі көп
тегін курстар тегін мастер класс уоркшоп кітаптар электронды кітаптар онлайн вебинар миллиондаған заттар
және біз өзіміздің бір мақсатымыз болса бәлкім мысалға бизнес ашамыз деп ойласақ сол бір стартап бизнес екінші стартап уоркшоп үшіншісі
ағылшын тілін үйренемін десем де бүгін бір курсты бастаймын оны аяқтаймын келесісін бастаймын
әйтеуір сондай бітпей жатқан үйренудің процесстері жүріп жатады
әрине ол дұрыс өте жақсы және қолдаймын
әсіресе ең басында бастаған кезіңде курсқа жететін ештеңе жоқ
алайда соның үйрену мен оны одан кейін іске асыру деген бөліктің бар екенін ұмытпауымыз керек сияқты
үйренемін үйренемін деп жүрген кезімізде бір күні уақытымыздың оны іске асыруға жетпей қалуы мүмкін
және осыны аса есте сақтауымыз керек шығар
бұл менің өзіме де қатысты
себебі сондай мүмкіндік көп сондай заттар сондай білмеймін бір ммм үйренуге деген құлшыныс
алайда іске асыру жағына келген кезде кейде прокрастинатор болып қалатыным тағы бар
меніңше оқу сияқты жақсы әдеттер ол бізге жаңа идеялар мен жаңа мүмкіндіктерді көрсетеді
басқа жақта жол бар екен осылай да істеуге болады деп
алайда соны іске асыру яғни біздің іс әрекетіміз нағыз білімді нағыз үйренуді нағыз жетістікті тудыратын ең керек зат деп ойлаймын
сондықтан үйрену мен үйренуден кейін болған затты бөле бермей үйрене жасай жүріп істей жүріп үйренуді де қоса алғанымыз бәлкім дұрыс болар
мәселен жеке дамуға байланысты мыңдаған кітаптар бар
соның ішінде тек біреуін ғана оқып соны өзінің өміріне енгізіп тәжірибе жасап нәтиже шығарған адам бар
немесе сол мыңдаған кітаптардың барлығын оқып бірақ та ештеңеге жетпеген тағы да адамдар бар
сондықтан бұл жердегі мәселе жеке тиімділікке де тірелуі мүмкін
білесіз бе тағы да мен ойлаймын кітаптарды оқу тренингтерге тоқтамай бара беру оның барлығы танымал болып жатудың себебі ол өте оңай
ол жерге біз барамыз шалқайып отырамыз жазамыз тыңдаймыз
жазбауымыз да мүмкін
сөйтіп рахметімізді айтамыз да шығып кетеміз
сосын шығып кеткеннен кейін өзімізді өте тиімді тамаша адам ретінде сезінеміз
себебі біз сондай тамаша іспен айналыстық
алайда сол айтылған заттарды өмірде енгізу және оны істеу ол екінші әңгіме
және ол жай тыңдағаннан қараған кезде екі есе он есе жүз есе қиын болуы мүмкін және көбірек уақытты да талап етеді
дүкенге барып өзіміз қалаған кроссовканы сатып алу киімді дайындау ол сондай оңай және тамаша
ал сол киімді киіп үйіңіздің есігінен шығып ары қарай жүгіру ол екінші мәселе
дәл осы сәттерде қамбатты тыңдарман сіз ойлап отырған боларсыз мына талшын өзі не деп кетті
осыған дейін оқы оқы кітап оқы бар көр үйрең деп айтты
ал бүгін оқыма көрме білме дегені несі деп
олай ойласаңыз әрине қателестіңіз
олай ойламаймын
білген дұрыс көрген дұрыс үйренген дұрыс әсіресе басқа адамдардың пікірлерін естіген қандай тамаша
алайда меніңше қазіргі біздің қоғам бір үйрену дегенді бір өте бір үлкен модаға айналдырып бара жатыр
және қайда қарамасақ та үйренуге байланысты бір шара болып жатыр
сол үйренудің қақпанына түсіп қалмайық
үйрену деген тамаша нәрсе біздің ауруымызға айналып кетпесін
үйрену жай ғана ауру болмай жұқпалы ауру болып кетпесін
үйренейік және үйренген заттарымызды іске асыра білейік
бұл қағида менің өзімнің басымда да тұру керек қағида
өйкені қоғам сонда айналып жатыр мен де үйренгім келеді бірақ та хей талшын сен тек үйренумен қатар бір нәрсені істей де білу керексің деген ой басымда да тұрады
сондықтан білейік үйренейік істей жүріп үйренейік
және әр нәрсенің балансын біліп өмірде өзіміздің армандарымызға жете берейік
әрбір атқан таңың сыйы тәңірдің
зымырап өтер зулап бағасы өте қымбат бұл уақыттың
бос өткен әр күнің толмайтын шығын
сол себебі әрбір сәтті келгенше шама шарқым жібермеймін
ііі қалайды қалайды көңілім аспандағы қалайды қалайды уақыттың